في يوم من الأيام، لقى واحد شجرة في الغابه، تقدر تتكلم ويا الناس. كانت الشجرة تحكي قصص قديمه، تقدم نصايح للحياه. الناس كانوا يجون ويسمعون منهم، وتعلموا منها الكثير.